Thi ndaru ni tana jni felicidad ya ngigua la <noise> na gixin ni xru chujni ni eh xruin tseju ni ge ni la nditno rugunda tsajon iꞌa ni rugunda chuxin ni xran nch'i tsjo ni xra nch'i ngi xichunda ni ku xichunda ni nunthe xichunda ni jina tsjuna ni jina so ni sine o chu ni tsini chijni yaa thi guaxruxin tseju ni ya thi ndathi ni felicidad naa tajon ni na tajon tatsin kucho ni la o 'ia thi ndaruni thi guaxruxin lagu yaa thi ndache ni felicidades nadama la puro jua ñio puro <noise> xragu <noise> tank'e thi thi sin thi guaxroxin tsejune choan xruxra june thi ng'eru chujni saꞌan ng'ero chujni nde'e tasikon chuni tsinga x'en chuni ya lagu 'ia thi guaxruxin tsejon nia la manchi n'in chuni nchi n'in chuni kiere deci la se complica uno ya thi ndaru ngigua la nchi n'in chuni ya thi la rujuaꞌia juaxruxin ntseju ni la, la mamá manchi th'ie nchuni man chuxen nche chuxen e chuni nche chuxen' e nche lande eso quiere decir que mas que nos hacemos enojar.